اكيد يكون خفيف ضل حته ما يثقل على احد ما يضايق احد ما يحاول أن يكون عبيء على احد يعني ما نغيد احنا دائما ما نغيد انو نكون ثقل بمكان أو على شخص او شي دائما نكون نحاول نكون خفيفين ضل دائما نشتغل شغلتنا ونخلصه ونديغ غاسنا ونمشي حته ما نثقل على احد